ནག་ཆ་གི་མད་གར་ཡང་ན་རྒྱ་གར་གྱི། ནམས་ཞེ་གྱི་སྐོར་ལོ་ཨཽ་བ་ཆེ་ན་དི། མད་གར་དི་ཨ་ཅི་ཅིག་ཏ་ཅི་ཡཱེ་ཨིནས། དེ་ནང་ཁྭང་ནས་གི་ཀབ་སུ། ཆང་ཆུ་ཁ་ཏུ་ཁོ་བུ་བབ་ས་ དི ཕྱས་དེ། ཆང་ཆུ་ཁ་ཏུ་ལབ་ཏེ་ཁ་ཏ་དེན་སེ། དེ་གླེད་ལོ་ཆུ་ནང་ཨ་ཅིག་ཅི་སེ་ཏ་ཐིན་དོ་ཨིན། ཆེ་ཀཻ་ཀབ་སུ་ལུག་འདུ་ན་ལབ་ཅིག་ཅི་འཐེན་དོ་ཨིན། དེ་གང་ལེགས་ལོ་ཆུ་ནང་ཨ་ཅིག་ཅི་སེ་ཏ་ཐིན་དོ་ཨིན། མད་གར་ནང་ན་དབུ་སུད་སེང་ཉི་ཤུ་མ། ཁང་ནས་རྟོག་རང་ཨིན་ལ་བ་ད་ཛེན་དབུ། དུ་ཞོ་ན་ཨ་ཅིག་ཅི་ཅིག་དོ་ཨིན།